إذا انتقلت لبلد جديد، أول شيء بحاول أتعرف على الأماكن المحلية مثل المقاهي أو المراكز الثقافية. بعدين، بحاول أشارك في فعاليات أو أنشطة اجتماعية، سواء كانت رياضية أو ثقافية، عشان أتعرف على ناس جدد. ممكن بعد أستخدم تطبيقات تواصل اجتماعي أو مواقع تلاقي لخلق صداقات جديدة.